हमे न्यूज़ीलैंड की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु पता है। जैसे की जोन न्यूज़ीलैंड के जोन मूल निवासी है। बेमावरी लोगों की सांस्कृतिक राष्ट्रीयपहचान को एक अहम हिस्सा है। मावरी लोगों ने स्थानीय संसाधन को इस्तेमाल कर के कपड़े। आभूषण और व्यावहारिक उपकरण बनाए है। <noise> जो की आम लोगों के लिए रोज के इस्तेमाल के लिए बनाए गए है। यहाँ न्यूज़ीलैंड में माता पिता दोनों घर से बाहर काम करने जा सकते हैं। एते पे बहुत आम बात है अगर घर से बाहर काम करने जा रही हैं औरतें भी और आदमी भी। न्यूज़ीलैंड के लोग अकसर मिलनसार और सहज स्वभाव के होते हैं। न्यूज़ीलैंड अपने बारबेक्यू के लिए मशहूर है। न्यूज़ीलैंड में एक रूल होता है अगर बाहर खाना खाते जाते समय समय पे पहुँचना पड़ता है। समय पे पहुँचना पड़ता है अगर बाहर खाना खाने जाने भी है तो।